بحب أكل لانشون وجبنة رومي وبيض مقلي بجبنة قريش وبحب كمان إن أنا أكل عسل بطحينة أو إن أنا اسلق بيض واحمره في سمنه وممكن برضه العسل الأسمر بحبه بالطحينة وبحب برضه البلح الأسود إن أنا اعمله بسمنه واهرسه أو بطاطس مهروسه برضه.